Ɗun kaa a waɗan hen somoyaaji ɗi ngaldaa sii. Tawee du eɗi mbeli. Nden kaa ndefu maaɗa welan. Wiyete a defii ko weli. Soo wanaa ɗun, <laughs> defude ko weli ana tiiɗi sanne.